පුද්ගල සංවර්ධනයට කලාවෙන් ලොකු <hesitation> කාර්යභාරයක් වෙනව කියල මම හිතනවා. මොකද <hesitation> පුද්ගලයෙක් දියුණු වෙන්නේ <hesitation> ගොඩක් විට <hesitation> දියුණු වෙලා <hesitation> ගොඩාක් විට අවධානය දෙන්නේ <hesitation> හොඳ රැකියාවක් කරලා <hesitation> මුදල් උපයන ඒ දේ ගැනනේ. ඒත් ඇත්තටම <hesitation> මිනිස් <hesitation> මිනිස් ජීවිතයක සමබරතාවය තියා ගන්න <hesitation> මම හිතනවා <hesitation> යමෙකුට <hesitation> මොකක් හෝ කලාත්මක <hesitation> දේකට යොමු වෙන්න පුළුවන් කියල. ඒ කියන්නේ <hesitation> උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් <hesitation> සංගීතය කැමති කෙනෙක්ට සංගීතය <hesitation> එහෙමත් නැත්තම් නර්තනය <hesitation> චිත්‍ර කලාව <hesitation> මොනා හරි වාද්‍ය භාණ්ඩයක් පුරුදු වෙන්න කැමති නම් ඒ දේ <hesitation> එහෙම නැත්තම් මොනා හරි ක්‍රීඩාවක් කරන්න <hesitation> එහෙමත් නැත්තම් මොනා හරි ලියන්න කැමති කෙනෙක් නම් <hesitation> එක්කෝ පොත් ලියන්න නැත්තම් <hesitation> කවි ලියන්න <hesitation> ඒ වගේ කලාවෙත් විවිධ කොටස් තියෙනවා. නැත්තම් අත්කම් නිර්මාණ කරන්න. ඒ වගේ දේකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක <hesitation> මනුෂ්‍යයෙකුගේ සංවර්ධනය අර එක පැත්තකින් සිදු වන දේ <hesitation> සමතුලිත කරගන්න <hesitation> ඒ කියන්නේ අපි <hesitation> අධ්‍යාපනය හෝ රැකියාව තුළ ඉහළට යනව වගේම <hesitation> අනිත් පැත්තත් <hesitation> අපේ මානුෂීය ගුණාංග <hesitation> අපි අනිත් අය ගැන මානුෂීයව දකින්න <hesitation> ඒ දේවල් කලාව තුළින් වර්ධනය වෙනවා කියල මට හිතෙනවා.